تساؤل هذا قديم، لكن ما في طريقة مؤكدة نقدر نعرف فيها إذا كنا عايشين في محاكاة. بس، إذا توقفنا وفكرنا في تفاصيل حياتنا، مثل الإحساس بالأشياء، والتفاعل مع الناس، والتجارب الحقيقية، راح نشعر أن الواقع واقعي. التفسير المنطقي هو أن إحساسنا بالحياة هو دليل على الحقيقة.